واحد النهار واحد الساحر بقا كيلعب بالعصا ديالو و هو اصغر راسو بالغلط و بقا تيطلب من العفريت ديالو انه اردو كيفما كان و لكن العفريت شرط عليه شروط كبيرة باش اردو راجل كبير و كاليه اعمل شي اعمال خيبة بزاف و هكا الساحر اضطر اديرهم و رجع الاصل ديلو ورجع لفورما ديالو